සියල්ලටම සමාව දිය හැකිද <hesitation> කියන කාරණය ගැන කතා කරද්දී <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද සමාව දීම තුළ <hesitation> සමාව දෙන කෙනාටත් <hesitation> සභාව ලබන කෙනාටත් <hesitation> ඇත්තටම ලොකු සහනයක් අත් වෙනවා. අපිට <hesitation> කෙනෙක්ට වරදක් සිදුවුණොත් <hesitation> අපිට ඒකට සමාවක් නොලැබෙනවා නම් <hesitation> ඇත්තටම කාලාන්තරයක් තිස්සේම <hesitation> අපිට ඉතාමත්ම දුකින් පීඩාවෙන් තමයි කාලය ගත කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ අතින් ඒ වරද සිදු වුණ කෙනත් <hesitation> ඇත්තටම සමහර විට ගොඩක් කල් පීඩාවෙන් ඉන්නේ. ඒ නිසා <hesitation> අපි එකිනෙකාට සමාව දෙන්න පුළුවන් නම් <hesitation> ඇත්තටම ඒක වටිනවා. නමුත් <hesitation> ඔබ වරදක් කරන්නේ නැතිව <hesitation> කෙනෙක් ඔබට වරදක් කරනකොට <hesitation> ඇත්තටම සමහර විට සමාව දීම හරිම අපහසුයි. නමුත් කිතුණු ධර්මය වගේ ධර්මයන් වල <hesitation> පැහැදිලිවම කියනවා <hesitation> ඔබේ සතුරාටත් ප්‍රේම කරන්න කියලා. එය තුල ගැබ් වෙලා තිබෙනවා <hesitation> ඔබට <hesitation> කොතරම් නපුරු වැඩක් කළ මනුෂ්‍යයෙකුට වුණත් <hesitation> ඔබට සමාව දෙන්න පුළුවන් කම තියෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද <hesitation> ඒ කිතුණු ධර්මය උගන්වන ප්‍රධානතම ඉගැන්වීම තමයි <hesitation> ප්‍රේමය. ඉතින් සමාව දීම තුළ සැනසීම ලැබෙනවා.